Am na yenn picca comme lu mel ni cokkeer dafa dem si kaw si ut banta dem dem si garab yi nga xam ne am na ñaari caax foofu la moo def tàgg bi, mu def fa banta, def fa, ràbb dara ba ko ba mu am pax bu ndaw mu bàyyi mu fa la mu dugga génn de- denc fa doomam yi. Beneen bi dafa dem ut dugub, xonc, xonc xas bi xonc dugub bi dem éeg si kaw foofu la moo defar moom tam tàggam bàyyi fa pax bu ndaw fu moo dugga denc fa doomam yi ak lekka bi yëpp. So beneen bi tamit dafaa dem seet pax bi nga xamante ni garab bi nga xamante ne am na pax, so si biir pax bi la moo defar ba mu nice mu def fa def def fa def fa néegam. So beneen si suuf la moo def ta- xaa lifinam bi <hesitation> tàggam bi, mu kaa defar su dee foofu noonu def fa néegam, toog foofu noonu ak doomam.